E qaya' rib'ixiik che jun naj liit che rib'aniik chewa' ripatan jun q'axb'al tziij rajawxiik b'la' <hesitation> qb'aj chiran re qaqa chaq poon qachalaal, qaya' poon rib'ixiik chikyan wa xu' aj otz, wuxu' k'o yab'iil, wuxu' k'o jun k'ax kiq'ax pi qak'aslemaal, ela' qas rajawxiik qaya' rib'ixiik che naj liit rii' che ripatan y chewa' kirpatnij y cheren qas rajawxiik chaqan ra'aj che aj wunaq nemaq chek che qas qach'ab'ej poon qachalaal, xaqara' qaya' rib'ixiik chikyan che <hesitation> qast xu't li k'ax qil chipaam wuxu' k'o jujon taq <hesitation> k'ax <hesitation> qaqil cha'nem rii', xaqa'an no'jb'aal re le li ch'iich' rii' rajawxiik b'la' qaya' rib'ixiik chikyan che qe qast <hesitation> k'o k'ax, k'ax kiqaj chipaam xu' chan qaqeta'maj rajawxiik qaqeta'maj che rikojiik xaqara' che ripatan jun q'axb'al tziij rii' <noise>